ñaa ña nakayu síaa sia tityi ta tu tityi ra ya kuaru ñuu ntiu ya tu tityi siaa ti kuatyili ta ti´ka ra ña santiu hua ñaa sakasuntiu yá´a nùù sii´yo ra xaxintiu ña sa´ra ikara vii vii ni taxi ña ra sa´ra ika kaxituntiu tityili ka´ra ñaa tava vii yasi kee ii´n kee ra vii yasi kanari sa´ra ñaa ra tyikantiu ixta nùù sii´yo ra ini ntiiso´a ra tinuntiu nu nu nte ntíaali ntíaa tityili ntee ni san´ntiu ha´ra iva saa kasintiu ñaka hua ku kasinintiu ta´ña ña na kuxañu ka´ra nta kasi unn´ntiu ri huani ra ñaka hua santiu sim tityi ka ñuu ntiu